أول شي ننزع الحفاضة القديمة ثاني شي نثبت الطفل على عاموده الفقري <hesitation> نثبت الحفاضة تحته بشكل مباشر <hesitation> نعين النصف على العمود الفقري بعدها نثبت الحفاضة بشك من الأمام و <hesitation> نوضع اللزقات الجانبية ب <hesitation> بكل أمان.